Binata ma wou, <hesitation> bade ba ndai kasokure ma woure, ica kai wunga toi, bune kangento, kangento ka aka marukai aka nepi aka difa na wancuku woun sia, kangento, kangentore poron toilah, toi siaka bune au ya <hesitation> poron ese mai ba hudu lah, nae nae walire nae- nae, nae nae satoi, bune nae <hesitation> farelah kangento re, bune nae a bune nae fare la bungi edeku kangento. pala ancuku woun aka nepie, wancuku woun, kangento. Edepa, wara wali ma woure samrikini, samriki ka wou, wati dihi adeku wou samriki. Samriki, mpa'anakan aka hidi ma sampu, bune aka hidi oi doho ede, bune aka <hesitation> rangaha ngaha paki paki dou doho ede, mpa'a wara samriki, ndadi wou sia. Pala wara wou ma edere, sepoda kaina na mbei tanda aka ndai kalo wara wara ndai kasona, wou bojor lowi ama ngadi deka wara sawa re ede, wunga lampa kesemu dekam ama ngadire, warasi wou bojo ra lowire berarti a. <hesitation> padahal tiwara dou ma lowi bojoka, wara, wara sawa, ta kompe ndai ede. labo kangento, labo wou anuni, wou uta ma made, wou timba uta doho aka bune aka amba dohoka, <laughs> na ede wou, uta ma made, uta ma mburu dohore wou. Waude <hesitation> pala yo nuntusi, ma waura made dekare bune panihi ma made, bune karawo ma made, oh karawo rau wou, ain nggahi wunga madena, kode mori aja karawo ke wou, wou, ede bade ndaik karawo. Uta ka tijap woun pala wau deka maden, waura ntoi wi'irewatisi kabu'are wancuku wouna uta, naina nggahimu <hesitation> uta uta moti edeni modaku woun siare. Wauede, karawo, samriki, bauku karawoka wou kaina, karena mpa'a hanu karawo ka, ngaha ma, ngaha ma sampu sampu doho ede karawo ni, tari'i karawo, ta'i karawu ka, wancuku wouna, karawo rau wou. Karawo, samriki, kangento. Wara walis sabua pala de newakue, siare na ngemo, toi siaka, wau deka ulun aka uma, um na wou lalop umare, waura bune, ala au jasi ngaran. To'i siaka bune ese mai ba karoku ni, ede nefa kai ngaran. Poron siare na lu'usi sia aka uma, wara si sia, wou lalop umare, ede wou, wou siaka waura ne'e si mboda, mbora woure, ngupa sampe eda sia tabe hanu kain, midi ncimi kaina, de paki a, na mbora lalop wou aka umare. Au jasi ngara siare <hesitation> ede, au wali ma wou ya, saware, saware wou buru sawa dekare. Ede, sawa, kangento, samriki, karawo, uta, uta mboro uta moti doho edeni'de. Pala ma wou sampu dekare wati dekas kandeure ya mbe'eni, mbe'e kan na loa wou, wou mboru mbe'e. Mbe'e re wati deka kan deumu, wati kabua katahomu um wou, wou mbaru <hesitation> mbe'e. Capi rau loa wou capi, capi ka tis kabua katahomu uma rangge'e kainare, watis karaso raum wou de waou capi ka wou mbaru rau. Au wali ma wou ya, capi ka ya wou, mbe'e ya wou, uta ya wou, pala ma paling bona wou nare samriki lao kangento, ede, karawo rau bona wou karawo.